Nɛ̀ɛŋ nyɛnɛŋ aŋ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ aŋ nɔ̀ŋ keì kɛnɛ bȧ sùȧ, tiŋ nȧŋ yaȧ sèèm maŋ kòmò jɔ̀ȧa, e fè mȧȧŋ yȧwi, è naŋ yèwè dìì anyuùŋ wi nyȧŋ è naŋ yìlè fɛ̀ɛ̀ e je wi taìŋ nɛ, taìŋ bi sùȧ yȧwi e nyimȧȧŋ yȧwi bi, kɛɛ sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ, e fuɔŋ wiɔ̀ naŋ yìlè fɛ̀ɛ̀, sɔɔ̀ maŋ tùȧŋ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wo nyìmȧŋ keì fèemȧŋ, e keì fèemȧŋ nȧŋ yaȧ naȧŋ, yȧwi bȧ nyiŋ, <hesitation> e nyimȧȧŋ mȧŋ tòmo nyɛɛ̀ɛ̀ mɛɛ̀ŋ ȧŋ nyɛnɛŋ sɔɔ̀ maŋ ka maŋ maȧŋ, mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ jɔa, maŋ maȧŋ, nìì lɛ sie, maŋ ɓèmè paiŋ nɔ̀ɔŋ maiŋ jȧȧ ɗì, mùŋ donȧŋ nɔ̀ŋ miinyɛŋ, mùŋ maȧŋ maŋ kpamò, mùŋ maȧŋ manɛ̀ŋ nyɛɛnyɛ̀ɛ̀, e da kìlɛ̀ nyɛɛ̀ɛ̀, kɛ̀ mȧŋ sɛ̀ɛ̀ anyùùŋ nyaŋ e mièsùȧguùŋ nɛ sùȧ, e mìèsùȧguùŋ lii mùŋ yaȧ yɛi sɛ̀ɛ sùȧ sùȧ, mùŋ yɛmɛ̀ nɛɛnɛŋ kɛ̀ mȧŋ tùȧŋ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ sȧȧŋ fɛi, wò nyime keì nȧwèe, nyɛ̀iŋ gbiŋ kɛ̀ nȧŋ nɔ̀ŋ nyùùŋ, nyɛ̀iŋ gbiŋ nȧŋ nɔ̀ŋ nyùùŋ, sèè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ yaȧ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ sùȧ ɗɔɔbȧ wò yɛmɛ̀ daȧkpɛ̀ɛ̀ùŋ woum fè, wò yɛmɛ̀ e pɔ̀ùŋ zììyà woum fè, e pɔ̀ùŋ zììyà lii wò yȧ mùìŋ fè sùȧ, kɛɛ sɔɔ̀ nɔŋ maŋ kìɛ̀ŋ anyunùum nyȧŋ Fòfoo sèè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ mùŋ naaŋ tùɔ̀ŋ sȧȧŋ fɛi sèè wò naiŋ nyìmè wò naiŋ gbeè wò naiŋ nyìmè, wò donȧŋ nȧwèè nɔ̀ŋ nyùùŋ nyɛ̀iŋ gbiŋ naŋ nɔ̀ŋ nyùùŋ, nyùùŋ bȧ gbiŋ fè jòò mȧŋjɛ̀wɛ, sèè wo gò nɔ̀ŋ nyuùŋ kɛ̀ɛ̀fɛ̀ɛ̀, fòfoo nyùnɔ̀ɔŋ bȧ yaȧa, sèè mùŋ nauŋ tùɔ̀ŋ wò naŋ kɔ̀ wò naŋ nyìmè keì fèemȧŋ, è haì wa nȧwèè nɔŋ taìŋ bà, wo muiŋ nyɛ̀nìȧŋ kɔɔ è naŋ nyìngè, e bȧ niŋ yaȧa mùŋ nyɛ̀nɛìŋ, wò kile wo yɛ̀mɛ̀ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ wo yɛ̀mɛ̀ aŋ wùìyaim nyȧŋ, aŋ keemeum nyȧŋ, aaa jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ nɔ̀ŋ keì tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ sùȧ mùŋ yɛmɛ̀ aŋ keeme wi nyȧŋ, anyuùŋ kòmaŋ wi nyȧŋ ȧŋ naŋ jȧȧ maŋ kùȧŋ ȧŋ naŋ jȧȧ maŋ gbɛ̀gbɛ̀, sèè nyùnɔ̀ɔŋ nɔ̀ŋ hinie aŋ jȧȧ maŋ kùȧŋ aa jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ yaȧ hinie, jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ yaȧ hinie wò yaȧ yèwȧ sùȧ, kɛ̀ wò hnȧŋ wòiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wò nyɛ̀nɛìŋ, kɛ̀ nyɛ̀iŋ gbiŋ nȧŋ nɔ̀ŋ nyùùŋ, nyȧȧŋ sàà, e sȧȧ dolo sùȧ mùŋ tìe wùìyè, sèè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ nɔ̀ŋ nyùùŋ kɛɛ zà mùŋ naŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, mùŋ nauŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wò naŋ nyìmè gɔ̀ɔ̀yɛ, sèè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ gɔɔyɛ̀ nɔŋ nyime nɔŋ gɔ̀ɔ̀yɛ, kɛ̀ muȧŋ bi mȧaŋ fòlȧ, kɛ̀ aa nyuùŋ kòmauŋ nyȧŋ aa fòlȧ, kɛɛ sèè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ gò nyìmȧŋ keì bà, kɛ̀ mȧŋ jòò jɛ̀wɛ̀, jɛɛ̀jɛɛ̀ wa nyuùŋ gɔu wi nyȧŋ nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ naŋ jòò jɛ̀wɛ̀ɛ tiŋ nii, anyuùŋ kòmaŋ wi nyȧŋ gò wa gbàì fɛ̀ɛ̀, anyùùŋ ȧŋ komo wa aŋ jɔ̀ȧ nyiŋ nyȧŋ, aŋ kȧmè hmɔɔ̀ŋ kpuukpùù maŋ aŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ hmɔ̀ɔ̀ɛŋ kɛ̀ ȧŋ tȧŋ, ȧŋ yaȧ tȧŋ sùȧ ɓɛ̀ lii, anyuùŋ gɔu wi nyȧŋ nȧŋ nɔ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ tii yèè ȧŋ naŋ tiiyè, ȧŋ tiiyȧ wa aŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ dɛ̀ɛ̀, aŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ dɛ̀ɛ̀ complete, kɛɛ fè naȧŋ taìŋ nɛɛ̀, e fè ɓɛìŋ tììyè sùȧ, maŋ keì nyɛ̀nɛŋ wi mȧŋ è naȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ e fè tììyè sùȧ, a jɔ̀ȧ wi nyȧŋ a fè kòmȧŋ sùȧ mìè nyaȧŋ wi mȧŋ, mùŋ tùɔɔ̀ŋ wèè wo ka gbeè wo fòlȧ tii sùȧ wo dè kèè felaaȧ maŋjɛ̀wɛ, wo fèiŋ yɛ̀mɛ̀ sùȧ, wo jɔ̀ȧa bȧ yaȧa wò yaȧ yɛ̀mɛ̀ sùȧ nɛ̀ŋ kɛɛ wo gò kpɛɛ̀ŋ wèè nyuùŋ kòmauŋ nɔɔ̀ŋ, tiŋ nɔŋ è yaȧ wa naȧŋ sùȧ, aŋ nyimȧȧŋ wa tii, aŋ bȧ yaȧ wa keì gɔu sùȧ, aŋ bȧ nyimȧȧŋ wa kèè mȧŋ kei maŋ fȧȧ wiiŋ, ȧŋ yaȧ wa nɔŋ nyuùŋ tiȧ maŋ mùȧŋ, ȧŋ yɛmɛ̀ nɔŋ maŋ muȧum mȧŋ maŋ tìȧ, faniŋ mɔɔ̀ŋ kɔ̀ȧ gè juumuaum mȧŋ maiŋ tìȧ, mùŋ tie koya haì wo nyùnɔ̀ɔŋ yè wɛɛ̀ hawa yɛi wɛɛ̀ hawa yɛi, nìŋ naŋ kpaane kpȧȧnè nìŋ hawa gbùmaìŋ, sɔɔ̀ hawȧ yɛi ɗɔɔbȧ sèè fanuuŋ nɔɔ̀ŋ sɔɔ maŋ ka mauŋ gè dìì mauŋ hiȧŋ saaìŋ mauŋ bȧnè hȧa, nìì lɛ sie kɛ̀ nȧŋ fòlȧ nȧŋ dè nȧŋ kà nyìnìè keì kɛnɛiŋ E doaȧ haì, e ka e nyȧngè saaȧ, taiŋ nii sùȧ anyuùŋ gɔu nƴȧŋ dè wa aŋ ɓèmè wa manɛ̀ŋ maŋ, maŋ pɛìŋ maŋ, aŋ miŋ jȧȧ ɗì aŋ kȧ ɓùi, aŋ kȧ sukpȧi, nyùnɔ̀ɔŋ bȧ dè siekuu lɛ̀ dìì wò yaȧ nyȧngè sùȧ saaȧ, ɗɔɔbȧ maŋ siȧ saa wo dìȧ pɛìŋ kpoò, maŋ jɛi maiŋ dùkȧ, mùŋ yaȧ dùkȧ sùȧ saa lii maiŋ tìngà, e bù lii yaȧ nɔŋ maiŋ sìȧ ee ɓɛ̀ lɛɛ̀ sùȧ e <hesitation> maŋ paìŋ miiŋ sùȧ maŋ miŋ yìlȧ maŋ miŋ jȧȧ, gbùmaȧŋ golò kɔ̀ɔ̀i, mùŋ nyuno nɔŋ ja kènȧŋ mȧŋ jɔ̀ȧ saaìŋ mȧŋ miŋ kɛ̀ɛ̀ mȧŋ sìȧ ja kènȧŋ mɔ̀ɛ̀ sùȧ mȧŋ jè, tiŋ anyuùŋ gɔu wi nyȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wa, è naŋ kɛ̀kɛ̀ fɛ̀ɛ̀ tiŋ è naŋ yɛmɛ̀, aŋ bȧ yaȧ wa gɔu diɛŋ, wo felaa mɔɔ̀ŋ mɔ̀nɔ̀ùm wa, wo felaa mɔɔ̀ŋ mɔ̀nɔ̀ùm wa fè wa nɔŋ pɔ̀ùŋ zììyȧ, aum hȧȧ nɛ̀ŋ diɛŋ, e gòlo màŋ kɛ̀ yɛɛ̀ moo, mùŋ kɔ̀ȧ wa naȧŋ yɛ̀ɛ̀, mȧŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ nyùȧŋ maŋ nyòògoò, mùŋ yaȧ mȧȧŋ sùȧ maŋ nyòògoò mùŋ yaȧ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ tòmò ɓù, fòfoo aŋ bȧ kɛɛ wa kùù jɛɛɛ̀, e gɛ̀ɛ̀ŋ bȧ yaȧ wa aiŋ noo hòȧ aiŋ dèkȧ aiŋ seelè, taiŋ nii sùȧ ȧŋ yȧiŋ mȧaŋ sùȧ kȧpȧ guùŋ, kȧpȧ tìyèe, taìŋ nii sùȧ nyùùŋ nyaŋ nyɛnɛŋ kapȧȧ guùŋ kȧpȧȧ tìyèe, kɛɛ taìŋ nɛɛ̀ e keìɛ gbiŋ naȧŋ jùȧ, kɛɛ jɛɛ̀jɛɛ̀ ke kȧpȧ guùŋ, tȧwa yaȧ wa kȧpȧ guùŋ, gèleɛ̀ yaȧ kȧpȧ guùŋ, ȧŋ nyɛnɛŋ gbȧlȧ fie lɛɛ̀ aiŋ sìȧ maŋ ka maiŋ dènȧŋ kȧpȧ guùŋ, Nɛ̀ɛŋ gbìŋ yaȧ wa nɔŋ kȧpȧ guùŋ guùŋ guùŋ guùŋ, kȧpȧ guùŋ kȧpȧ guùŋ, yȧwi nyimȧȧŋ wa kèè mȧŋ kapȧ gbeegbèè, kȧpȧ guùŋ guùŋ lii è kuwa wa, kȧpȧ guùŋ lii mùŋ kpaa maŋ gbàlȧ tùwa mȧŋ maiŋ kòȧ ko jawaì maŋ ka maiŋ maȧŋ, ȧŋ dèneìŋ wa kȧpȧ guùŋ, hike tȧwaȧ kȧpȧ guùŋ, deke gèleɛ̀ kȧpȧ guùŋ, mùŋ kpaa nyòògoò maŋ, maŋ ɓɔ̀nɔ mȧŋ, mùŋ nȧŋ mùŋ jȧa mìŋ kȧpȧ guùŋ kȧpȧ guùŋ kȧpȧ guùŋ, kɛɛ fè naȧŋ taìŋ nɛɛ̀, kɛɛ tii sùȧ kpɛlɛɛ è naŋ gè dayȧ è sɛ̀, è naŋ gè dayȧ è sɛ̀ e taìŋ nɛ è naŋ yɛi nɔŋ taìŋ mȧȧŋ tɛɛ̀, è naŋ yɛi naȧŋ è yaȧ yɛi è naŋ gɛ̀ dayȧ è sɛ̀, e kȧle gbiŋ fè dayȧ, e kȧle gbiŋ fè dayȧ wèè jɔ̀ȧ wi nyȧŋ, maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ, ȧŋ gɔɔyɛ̀ aŋ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ, aŋ gɔɔyɛ̀ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ nɔ̀ŋ nyùùŋ, ȧŋ nɔ̀ŋ nɔŋ nyùùŋ yȧwi bi yòo fòlȧ, kɛɛ sèèm gò gɔ̀ɔ̀yɛ̀ jɔ̀ȧa kɛ̀ diè mùŋ nyɛnɛŋ naȧŋ, diè mùŋ nyɛnɛŋ naȧŋ, mùŋ sopòò maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ jɔ̀ȧa, maŋ kàmè nɛɛnɛŋ maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ jɔ̀ȧa, maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ jɔ̀ȧa sèè jɔ̀ȧa nyime keì fèemȧŋ, kɛ̀ muȧŋ bi mȧaŋ fòlȧ, kɛɛ sèè muŋ gò gɔ̀ɔ̀yɛ̀ jɔ̀ȧa maŋ dȧngè jɔ̀ȧa, mùŋ donȧŋ yɛ̀mɛ̀ nɛ̀ŋ, muŋ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ nɛ̀ŋ bà, kɛ̀ nȧŋ jòò jɛ̀wɛ̀,